Mi daiat totu su totu sos sizos de s'ite si narat eccetera eccetera, tando registradore di cassa nocche nd'aiat, fit calasciu e via, e ammentad'una cosa fizu meu, su 'inari chi b'intrat in su calasciu no est totu nettu <laughs> <laughs> eo bi eo bi che l'apo tot'isconza <laughs> e aiat rejone capito. Cosicché semus istados attentos, beni chi sien cosas e <hesitation> attividades a carattere familiare <hesitation> e nisciunu nd'at toccadu, totu custas custas de custas <hesitation> de, giovanos fimus giovanos, però t'ispinghet fina a leare calchi cosa, 'idias cumpanzos tuos chi comporaian custu, comporaian cudd'atteru, <hesitation> eo mi l'arribbaia sempre pensende a no nd'apo toccadu <laughs> e e caru Luca cussu custa sun de dai criaduras mi ma tando cominzesi a esser mannittu e b'apo postu pius afficcu puru, eo non d'isco comente Comente 'idia sos atteros morroculas bellas morroculas de francu <hesitation> ei a e semus istados igue, amus connotu totu, non faeddemus de sos tres annos de sa gherra 'Esu Maria Zuseppe, manc'a su cane, manc'a su peus nemigu, sa gherra est fea, <hesitation> cando tue pensas su fascismu, partito fascismo, ma ite fascismu, pro non fagher su saludu fascista a sa mastra Iole, babbu mi deit una podda, a ite puntu fimus <hesitation> no no non lu creen non l'ischin it'est sa di ma c'at c'at dittatura, ite dittatura ite dittatura, a Mimmia Nieddu a Mimmia Nieddu no isco si l'as connotu <noise> no Mimmia Nieddu <noise> su 'e Cecciannanna, comente chi siet oe inue sun sas guardias como bi fit su dopolavoro E igue bi fit su bar, bibitas bi fit tiu Nanni Pianezzi, su babbu 'e Toto Pianezzi e Nino Pianezzi, gestore, inue est como <hesitation> inue fidi sa fiza 'e Mimmia 'e Sini, igue in su dopolavoro bi fin sos billiardos e s'iscola 'e musica, custu Mimmia Nieddu unu sapadu sera fit settidu in sa gianna, comente sun sas guardias como ancora mind'ammento, gighiat sa cadrea 'osi addainanti, comente chi lu 'ida como, passa Roich, Ennio Roich chi fit segretariu 'e su paltidu fascista, e veterinariu in bidda, Mimmia perché non c'hai la camicia, camija niedda su sapadu sera, ei su duttore e che fiat trabagliende so 'intradu a mi leare una, vai e mettiti la camicia, e che lu mandeit, sicch'andeit, ecco custu fit criaduras, pro custu est su chi nar'eo, cando intendo zerta zente como faeddende chi nachi fascismu, <hesitation> nazismu, i- ite fascismu nazismu e ite diaulu istan cumbinende, ma pro piaghere. Babbu fit trabagliende in s'istrada, dai istazione a bidda, e 'istadu battor annos a contu 'e provincia invalidu 'e gherra no e li dein su postu e posca passeit comunale. Su sapadu non si trabagliaiat, si poniat sa camija niedda, pro andare a campagna, babbu si 'estiat sa camija niedda, proite, ca sos lecchinos comente che sun como, che fin tando, e aian nadu mi i su tale e 'osi e gosi e gosi. E gosi, s'aiat potidu perder su postu sicché sa dittadura est gasi su tempus <hesitation> nois l'amus connota sa dittadura mi, mi chi est fea mi, e proite e proite si lamentat como sa zente. Luca <hesitation> non lu cumprendo eo, eo <hesitation> eo nd'apo nonantatres grascias a Deus e l'apo 'ida, vivida vivida, toccada cun sas manos e atteros e atteros e atteros, e bind'at de contos de <hesitation> si est a ti los ammentare totu, oi ai <noise> <hesitation> troppu troppu lascivia est sa cosa oe troppu no totu naturale dipendet Dipendet dai sas familias, bi sun cuddos chi eo pre esempiu una die sa sorre 'e Paolo Cadoni, 'eniat cun sos fizos de Paolo minores no, a a lis leare sos albos, sas 'odales, e bi los leaiat, tando l'ischis coment'est sa criadura, ma nonna questo è bello, e guarda guarda comprami questo nonna fin minores, figli miei lis neit sa nonna, non signora Antonietta, <hesitation> sa sogra 'e Paolo, figli miei molte volte bisogna dire di no anche alle cose belle, cumpresu, abbaida Luca non lu faghiat pro su 'inari, lu faghiat pro los fagher arrejonare, eo como nde 'ido bo ei da daghi cominzas gosi sa piseddina, e dai <hesitation> ecco sa differenscia <hesitation> 'onzunu faghet su chi istat bene a isse intendiamoci no a mie no a mie non m'interessat nudda, però <hesitation> sun sas differenscias, atteras bias naraian chi no e fit chi no, los faghian arrejonare sa piseddina <hesitation> e calchi 'olta già amus bidu sos esempios, sos resultados. Tando torramus a torramus a te a se tiu Campada a Otieri, su chi b'intrat no est totu nettu e <laughs> capito <laughs> e e a nois nos at fattu risparmiare, nois nos at fattu risparmiare, si ses arrividu <hesitation> arrividu a esser pro contu tou, caru caru Luca, azis camminadu, renunziadu, eo non ti so nende chi no apo trabagliadu pius de sos atteros, però renunziadu emmo, renunziadu emmo, zertas cosas nde podiamus fagher a mancu, bellas a las fagher però, menzus apo fattu attera cosa invece de zertas cosas, apo preferidu, 'onzunu l'ispendet inue cheret, e per carità no se no lis naro però eo de custu nde poto fagher a mancu, ecco sun pro sa, non mi nde so agattadu male <laughs>